दयालूपणा हो शब्द चित्तलो झाल्यार माका आपली आवोई याद जाता। कित्याक मुन्तल्यार ती आपली आखो जीवन आमका लागों जागली। आपको मोग दिलो केन्नाच फोट मारुंक ना हानी केन्ना कोणांक फोटोना।